באלניסבה לווד’יפה לי כא נלי נقدر מנכוןש פיה מיז’אן היא לווד’יפה לי כתכון אקטאר רוט’יני פיה, רוט’ין בזאף ו כתחס ברסק’ לי דרתיה אליומה כתג’אודו אלג’ד, לי דרתיה אליומה כתג’אודו אלג’ד, לי תס’מה מג’אדיש נחס ברסק’ כנעלי פיה מיז’אן, ו מן כתר מן אה כאונש האד אלאעתא דיאלי מיז’אן פ אלח’ד’מה, האדא אלשיא לי כאין.